Chuxi el koiin yonka'a iyo'o yenta jininanxhi, ñayunchixi nuu nala nani nu ku uu a oni na hí texhi lixhi yanene ta hixhí, xhi apenas kuno i iin texuxhi yi yo'u udiko hó kuyanchí.